אפאר זאכן פון די קענגערו וואס און איר אייגענארטיגע כאראקטער איז קודם זיי וואקן דורכן האפן. זיי קענען שטיין אויף זייער וויידל פאר באלאנס און זיי האבן זייער גרויסע פיס. זיי האבן א טאש פאר זייערע קינדער און זיי לעבן מיט משפחה.